<hesitation> mbii ku ɗaa ɗom pwet, a tam veer, ku ɗimi cin. Tam veer, ni a mee tam ku ret pwet. Ku ni ta a pee tun cak cak. Ɓe kat ɗang mop ɗi nung kung ni, b'e ɗaa kyel sang pwet ɗikin tam veer ni. kuku ɗaa fi dom ni pwet. ɗikin, a taa kung ni. Ɓe ɗaa taa a nzeng. Kat ɗaa kurum kɨ nzeng kung, ɓe ɗaa naa kaaku yi a yakal muw. Kat ɗaa yakal kɨ nzeng kung, ɓe ɗaa lap a caa. Kat a cin tam ni, a taa caa <noise> shi pwet. Kat a taa caa, a taa caa, a taa caa, ɗi wul ɗi, ɓe a lap veer ni. A taa veer ɗi shi pwet. Kat a taa veer ɗi shi pwet, ɓe ɗaa ɗom yi a taa veer ni vit pwet. Ɗaa taa pwet. Ɓe ɗi sangkyel an pwet. Kat ɗaa ki ɗi, ɓe a naa kaaku ɗang an kɨ taa veer ni, ɓe a naa kaaku ngu piring <hesitation> nzeng ni man piring ni muw. Kat a waa a ki ɗi ɗikin, ɓe sang an pwet. Ɓe tam ɗi ɓil ki pwet, ku sang pwet. Sang yi pwet ku kai, ku wun nipoo ku tam ni, ɓe ɗee wau kaa wau. Sɨrop ku wau, sɨrop ku wau, mu cin ceer mop ɗi cin mop ɗi cin. Mu taat ngaam mop ɗi ch-taat, mu taa caa mop ɗi taa. Mu reken veer ɗee mop ɗi rireken. Ɓe ka kyel pee veer ɗi reken ɗi. Ɗi reken shipwet, ɗi reken shipwet. Ɓe kat ka nji pee, ɓe <hesitation> ka shwan ku yi ka ki membee muw. Shi sang mu taa veer ni, shi sang mu taa knnug ni, shi sang mu taa caa ni, shi sang mu weet ngurum ku ka nji ka naa mop pee, ɓe mop a ɗikin retyit. Ɓe ɗi ret kyel pwet, ɗi ret cin pwet, ɗi ret naa pwet. Ɓe a, a ni a ku a ɗom tam veer pwet met yi kakar tam weet. Ɗikin poo mun, mee ku ni shi ni ɗi, ku vel ni, ɓe a tam kwaarak. Ku kat mop mun ɗi taa, mop piring, ɓe ka ka naa kaaku yi nga a kɨ yil nde muw. Pee tam ni, ɗi ret shi pwet. Weet ku sise, ɓe wul poo tam veer muw. Pee tun mun pak mu put ɗi, ɓe mu kat kum pikinkaam mu mop, a ku veer ni, a ku caa ni, a ku kung ni. Mop met tam a kɨ mee yil oh, ɓe mop ɗi mang a kaa lwaa. Mop met tam kɨ mee yil oh, mop ɗi so a kokorong. Kat mop put tam, mop te too, ku yaa lwaa, ku waa ɓe ku yaa dufwan eh. Ɓe, ɗee a kyenpiya ɗi ki. A ni a ku a dom tam veer. A tam kuret ɗikin mee tam ku weet kɨ yil mushere, ku ni a tam ku sang pwet. Ku kat ka nji ka naa ni poo tam ndeeni kam, kai ɓe sang poo en pwet. Pootukup ka sang shi pwet, njkum pootukup, a kaa am ku poo ɓit. Ɓe a ɗom tam veer ni, a pee ni a tam ku ni an kɨ en. Kwaan, a cin ɗi weet pwet. Ɓe ret an kat ɗaa ki ɗikin, ɓe ɗaa shwan membii ɗi muw, koo yi a so, ɓe a shwan mee so ɗi muw. Pee tam ndeeni sang an, maa poo membii weet yi poo en.